بقول له حال تبدأ بتمارين بسيطة تحدد مستواك، وحاول أنك ها توضع خطة وأهداف صغيرة عشان تمشي عليها وتحققها وتحقق أهدافك، واتمرن مع مجموعة من أصدقائك أو مع مجموعة عشان تحس بالحماس و لما تخلص وتحقق أهدافك حاول تكافئ نفسك عشان تحس بإنجاز إنك سويته.